المشكلة العالمية اللي نتخلص منها هي الفقر بارسكو الفقر هو اللي راه ماتر على الناس هو الي راه يخلي كاين اللي راهم يموتو بالجوع كاين اللي هو الفقر هو سباب قاع الافات دونك المشكلة العالمية اللي نقد نقضي عليها هي الفقر